<hesitation> Kotla inrelboldan chatak nehi elohardo nova. <hesitation> Amai rotsu poi mo berpakaza kaxetsu. <hesitation> Patien nehi alau poi mo em ema. <hesitation> Gan Kotla inrelboldante, tsuhunkua inrelboldante. I patien du dan zonga gan tihituan. <hesitation> Afel em em jina. <hesitation> Patien nea. <hesitation> Patien dan minpekte. <hesitation> Teang anga han zong hituan Kotla inrelboldante tupohi. <hesitation> Baibulahian, tsiang takian ainziak feka. <hesitation> Zong me har salau tak tak te. <hesitation> Alau ema, Kotla inrelboldante rapui mo pera. Masa pera patien kan nehi nga ya. <hesitation> Apanina atuan, tsuhunk tin tanga katan anga ya. Tsuhunk tinina, patien nei zonga. <hesitation> Ma kan lak atuan, Kotla angian. Kan tatpui ton em em ani.